Eh! laha aminakahy manokana aloha, ara-dalana avao ny fampiasa tekinolojia mba hanasoava ty faheza manao tsika olombelo. Fahezatsika iny zany mila hasoasoavy.